Shanka kane shong taa loo shuwa biyele kung, shong kan in taa loo shuwa ti yama yamba berebi shong miin uri tiree min taka shimii, mii dee nuŋ geemee mal kamim dee lati nuŋ gemee min wii nuŋgeme nu, welee nung geme, wulwa yo nin tee veen tii woon faa rab yo ko lii kwin min uri min ɗee lati nuŋ kang ɗan vong, ɓa mi bee bii wili min wi ye ɓa min ɗo ka uli min taka nungni min baani daa ka ka ba nungheme kanin bee da ki baduri min baa nin vee, voro ka nung gee mee ɓot nuu, mii taka tee shimii mii wuri vong min uri daa titi nunka mii nee mii yee yee ɓolak kani kane mii yee kani kanɓoo, mii bee tii jet kani telee shee shiling kani kane shee kakra ka yo moon uri mwa tee ka ɗee yee nung ka kiin fek. Mong fabi ɗeeni ya bani ti nana moon bani ti nana ti nana nu, moon uri nuu moon bene mon shiriri teen la voro ɓaka ni keble moon shiriri tee la voroo ɓa kani keble, moon lare bi, moo yilli yee nunk ka kin kani gee feki kan yoon namoon yoo moo wi la ka tee loo shwaa tii yamba yoe mooh yilka bani mon bani voro ɓot nin gee yaa mon wuri ɗa nuŋ kaa mooh neeh titi mooh ɗiɓina mooh tee kaa nee wee lee yoo shee yoo shong tina na yongha tina gboma fuu mo lo nuŋ tuli kamooh teka tuli waa yo mooh ɗilli dadit ti voo, mwa ɗiɓina na yongha ya tul nung ganale ɓaa araa moon uri mooh ɗee mee dadit ɓanii fula ɓaa ɗep nung wining wining aa jublee shi lana ka mo ɗoree wele, moon deb wining wining moon joblee shi lana nuŋ nee wele moo nu. moon fa bii aa yenshe mon yenshee mooh ɗee tee lwa ka nin tamlee lana mon baale ni temee lane ti nyinale, wangmi ka kanak mwa ɗeelee Mon faabii ɗee wanmii mon bet voo moo nu. yoo nin tee vee ɗukluk she mooh ɗee ɗukluk shotika sho lwa shuwa tii yama tama vee mwa ɗee ɗukluk ka ɓuno mwa ɗee yee lana ka kanak ka ɓuno ka ɓuno, mwa bale moon kumee nungni moon shuka moon baa moo loo tee ka wele mee moon wel mee moo moon yi nue moo ka baa, mwa shaka nue moo bee nungka yele shesher shimo moon wuri nuu moo ka ɗilli moo luu tee yimangmo shee sheemoo gee ni shoo mii min loo gee ɓoo voro nee nuu mii ɓoo tee kaa uri kaa doree welee kung kaa yira min geela shuu min gela shoo lwe wa voroe nena nuu ni gele ɓo nu da yunung wii aa voroe nenu yaa yimanmi sheye shee mii yaa nee ɗib tii linmii yan faa bi nee ɗib tii linmii voro ka mii tee ha uri ɓaa yamba yongmi min gabnuu mika gee ya shoo ɓaa wa daa voro kan kami tee kaa ɗilli ɓang ɗot kan ɓaa lul kwin ɗaa yaa fum nee ɗib yooa bala yuu ka liɓe yoo aa balee ka liishee mon baa nu nin faa bi neea ɗib nin nela ɗib fek tii nyina lee mon uri. Mooh gee ni tee shoo moo lungha sheee moo niii uu ti tamu shini yim, shong tii yama kakoo kanan yonghe lul yamba na gbomaa fuu mo shoon taa bene shong didi kamoo nang leeni yama shong tii wa luni, mong uri vee moo ɗilii mo tee ɗii jaa uu ka koo shee na pila ɓolak loo moo tii nywa shili ka baa nuŋ tuli nan yinan gablaa yoo nan gablaa vee ya loole mwa kpare nuŋ gee mee yo tii pila vong nii tela pilang wurin vee nin pilang nuŋ shi ka kpa gombe mong kpaa vee yoo wulwa moon kang tuli nun tuli ka gang, moon teen ka tulin kaa jos yoo moon kaa tee kaa abuja, to moka moka nin ta tinin gabla mwa mon kpa nungeme nin tinin gba gabla mwa mwa mwa mwa kperee nung ka mwa ɗore ki jos moh kperee nung ka mwa ɗore ki abuja moon ta tii moon gab vee nii ni uriria, nii uriria nu moon ɗiɓi yama vee mong tati mong gab nu mong tati mong gab laɗi mon tanu. Nyama gbomya fuu ya yan shinu nung ka tin tele vee yin shika shue ma ti nyinale ɓo kan teka nanghe loo shua ka nak, ka yilin vee yoo, nung ka ko yo, kwen nungka yamba geelee shoo ti tii aa lakakung ditkang kung yee lulmii kankane ni ɓan baani, bani nung biyelee tii yinaleee yinshika kwee nunghe nigoo ɓoo tii ɓeri ɓoo kan dangha luk lul kaliya nung geemee namoon shee, laɗin shee ya kan tata nang loo shuwa kakung ka nak kung moon nan loo shuwa ɓaa daba teen ye nungkan vee, kanin geelee shoo kaa shere daa shoti yambee mwa nanghe nin fola arika yirakwee mon daba lee dit nin tanin gabla vee moo nanghe vee moo wii nuŋ kang vee nung moo tin nanghe mon nuŋ ka yira kweee moon daba lee nungmoo wii shee yoe waa nungmoh lo wishee moon nanghe teen nunka biyele dee yoo ni pia nii tele shanka koo moon taa nin tee moo dabalee moo lalare moo nanghe tii nungmoo moo yilka gee nunka wii shee vee. Tii taye yelka nungni ta vee ɓo, nung ni wiishe ɓo yo nungtanghe nin ɓake ya yo, nungtanghe nin kanak ya yo, mwa yila daba ni bii, jinjin veen yo moka geni, ooh lo shua kung kanak, ɓo tavee jinjin yo, ɓee yo, woo mee koon vee, mee tii nyina lee kwee nun ka tin ba ɓoo ɓere tii nigoo tii shoo tee vee, mee koo vee shi mee tii nyina lee ka yoo mon timon shii dee ɓakle yili kaliyan shii moo mon baa nwa nigomo shi yamba ti ka keenung mon shii daa mee kwe mooka wii nuŋ ka koo ka ɗoo shi moo yoo mwa ɗilli yili ka falee yin shika babiin lul ka titii nin uri yan vee ni tela ten kaa turi yuu ti yamma kanin turi naa ka ɓon dabalee ɓon lare bii moo tee nii tela ye shanka kung shanka nii turi na shanka ni shanka ni geelee shishini loona shanka yele ge nywa tumi yili gee aa tiya shuuveli gong nii gee tii nana a tina shuuveli nu gong nunkoo kana turi shee ɓana uri shina shuu velii na gee aa to voro kakwee mwa teka larare moo weeshee nunka nee vee ti nung moo moon fa bii kakwee. Yoo nin kan ni telaa teen shanka na nyollee dwilinung ni ta tini wulaa shee yelka titi nin tela vee, moo taka wii shanka nii tolli loo tal nii folle ɓoolee shoo biyelee shoo sham ka moon yi mwa yilla wili vee mwa tee, nii tullaa ni kere vee kwii gbenee tii yinalee mwa tulii moo tulin gang moon tul gang moo tee ka wii shankakwee ni kera nuŋ nung kan vee fek mal kakwe yanshi yoo yan benee niibaya kalau ti yila lee yoo kere vee nuŋ moo tin wi shii shili moon kalau nunko ka doo shimoo ɓaa looh shuwa kiɓoo ka ti yina ɓwe kung yoo, kwee nunka nigoo ɓoo ti ɓeri ti shoo tee loo shua ka muri, looo shwa ka goom kanak kwee nunkan ba nigoo kimii shon min taa loo shwa kakwee nuu mii nanghe ta yee nunk ye titiɓoo ka vukoo nee kanin ne kanak kani neelee weelee loo mee ka shanka yama geele shoo ni ta ɓoo musa ka koo ɓoo teka ni teka wula vee moo nanghe tii nungmoo ti yinalee moon taa. Yoo kere vee nuu moon moon bene dit moo yila dabani tee yee nunkankin fek ka wishee ti nungmoo ti luki ti luki ti luki ti luki wul wa yunung veen yo shee shooti yuuni vee kani kere vee mee ti nee vo kwin daa ee kweenunka, ka baa nigoo mii ti beri yoo mii tee min ta timin nan ɓan nanlee shee nungha ka nin nee lee niikani shalale ti shoti nanghe na mee nungka nin ne ti nung na mee, ka tin nele nung kani wili nin bere nyanii ɓanin daba maleee shi kinii ti nyina lee kaa da kiɓoo mwa nanghe ye nungkakung ti nungni ti nunghi ti nunghi ti nunghi shee shanka nii telee liɓee koo vee shina yoo. nan iliyeee nan yemee vee yela koo ɓaa yeleee wula shoo yi wina moon loo ili ɓeen vong mi min loo ilin vee yelka shinin nyim nin yii, nii wii lul ka lole ni da mee ɓaa kimi vee shimi yo, lul yoo yelka kweee uri fona dee uri yili na uri faa fek yee nung ka kin kwee nungka te lem loo shwa tii yamba kamintaa mii ka tee ka nangheni ti nunghe ti nunghe min benee. Ɓa min yi min wii yelka dit yo min benen nuu ni pili shimi daa nungka kwee kanii pili wuɓee gakki ka tin neelee welee ni yilla yiniŋ benlaa nin bale shi mo la abuja moo ɗee tee nungeeme mwa manghe vee luk nungkan vee ta nungemee mon shee yoo mwa ɗebee ti luki ti luki kwen nunka min yii moo geelee shinishini lwa ka kung me kakung ka nuŋ faa yili kan ɗelee kakunk luk ɗitkakung kan kung look lana nii kani daa ti yina lee vee moon ɗeɓee mon yilli moo gee tiyee luli kung ye nuŋ kantin wili ni ma ɓeri ni shee nigoonii kani daba malee nunkaking fek, ka banii nyanigoo nii taka shikini ti ɗee nungeemee ɓani yii ni yi ni nuŋ kakung ka shoo ti yamba tin teen tii, ka mon yi mon gap voro kakwe mon yi mon shii moo bereen bii kpere nuŋ gemee ko, tii yilli shanka mwa teka bellee ka tuli ɓaka jah dabalee ti laɗii ti laɗii, moon uri lo yel la abuja yoo mon kpat nungeemee nu yoo lee natat mon yi ni gala la jos moon bene la jos ni yini yila shila, mwa yila dore bauchi mon ɗon vee, moka yilkaa ɗore mwa shi ka kpa gombe koo. Nin pili shi moon vee nu nii tulla pilang ni pi shimon vee mon yi nika woa loomo nin wowa loomon vee nuu mon yi mon gab dinu yelul ka yilli ka yilla kumelee nya jet moo shimshim nii nee ɓeri nin ɓee ɓeri nin shooti kani kan laree nunka ta wili mwa shi tee ka uli yelul ka yili ti luki ti luki ti luki lul kakung yi ya dabani bii, yel koo yi ya dabani bii, yelka kwan yi ya dabani bii, oo kung mee ka kakung kung lana ka kung kung ɗi kan nung ne nungkan ɓang, keren vee nuu yoo moka nyani, mon nyani nan furkoo yoo shi nung lue yoo yoo nunglue fa mon fona nan yo yoo yili fuuna fa kwee nungkan baa nigoo kimii shon yamba ka aɓam laɗii shee nunggee mee tatii kan kanen wilii shong mi yi min wiinu mii ka tele loo shuwa ka kwee ɓaa min bene yimin gee teen gee tii yee nyimi kakii ti laɗi ti laɗi laɗi ti laɗi, ɓaa jah geeelee yoo wa moo mee kaa fa yili yo mii ɗeelee mii tunghi da yu jare ka top moon yilli nuu mwa yilla ɗeelee da unuŋ ti tob tob munyani ya wi mee kung nuaa ɓoo ta shanka kung taan wi nunghin ɓang mee kang mee faa yili kang didob. Didob kan nunglua nen shi mo moon fur kooree. nunglue ka kwelee yin shika nunki mi ta tii wi shee nuu, moon loo dabalee ɓakwee yelkan jemoe nigookini ka uli teen ti ɓeri tii kanee nuŋ kaakin ka mon nee ni kan ɓaa tini wishee ɓaa ni maa nii ɗee taka shini ti voro ka ɓee kako, nii tee le yin shi ka vee ka aɓa nung moon ti moon ere shoo vee nuu mon benen nuu, ka wowa fuu nuŋ ka kane ka yima shimo da shoo ti yama ka erere nan yima shimon nuu ka gbomee fuu yelul tatii yinka moon geeni shooka koo moon neni nungkako kanak ninyi ni gee ooh lul kung na yi looh shuwa ti yama ya wii, yira kwee nan dit nan nee nuŋ ɓaang wa na ta kung wa yiɓo wi vorona wuri pene ten pene nungkang kanan nee uri pene tee loo na moo wii moon nee ɓakwee moo nee nunka nak nu, moo yong yee lulmoo nu moo gbomfuu lo moo nuu kwee ɓeri mi kan kanee shong yaman fom yimi nuu mi tee loo shuwa kang gom mii ka teen vee, yin shika kwee nunkan erere mii ka yila gee tii taye yiman ka tob. Nin yi jemoh moo luni moo geeni yiman tob ɓee yoo kan luk nunka ni laree ti nya shinishini nu, nin ma shoo shi ulin lonin daa bwin, ti daa kii yel ka ere yin shika lulka kuri yemee shona ti gwe tin keɓen keb ɓwin ɓoo gwa tin neenne yishika ɓoo ere mare shoo ne vee ka lala, ɓa ki yuu tiob yo dangha ee nan rab, yond gbunung yond ned, na mwa gena nung na mat lona nu, nung kwe ɓwe nyawa ɓoli ɓoo yin shi ka na yi vee ka lana yo, na ghee tii ye lul koo vee ɓaakwee kwee nunka baa nyanigoo mii ti nyinale ti ɓeri ti nyinale, yin shika nung ka kung ka yonghe yelka titii ka yilka yonghe yimang ka uri taa voroe nee yama fom kwee nunghi kan kane mal kakwee yelaa kurii, moon geeni nuu dangha laka nan nee kanak yoo yo ka wina laka na taka shii ka uli nan biyelee na geee ooh wa kung lulka kana tee tina nanghe nan wa nunƙuu kamin nee kung yina ɓoo wa kina na ti na wishen kina wiin sheen wii nan wishe ɓang wa na taka ɓawa nung kung ɓakwee ere nungka nin geung ka ke nung Ka dee moo taka she shike mii she loo la welemi kanɓan ɗot shanka ƙoo tii woo ɓiyakoo wa yimmi kang kana tina wishi nungkung nu ti nungna tika kenung, wa nan yinan geɓo ere nunghin keenung yin shika moo geena nu ka takana lila shi uli na, nan uri nan ti nan daba bii ti yinna ko ti duu na ka ko wulwa yoo moon gee ti she moo yan kalau moon dabana bii danghe sheke nan yirakwee nyina ɓo na uri na benee na taka teen shi sheke na ta yele yimaŋduna kan yi yin wii ni gee aa ooh nunkung ɓakweeha liɓe ditmoo yi weya yira kwee duu na koo geenu wa ɓooh ɓoe mang yi ti ɓoo lare ɓa ɓoo nangle shee nuŋ kaana yilli ɓakwee yoo mee nungka koo jemoo mon baa moo ka ɗeele moka fol nii nyina yoo mon dee luk dekkrak fole nuŋ tii yeshuu wii yeshuu moon foni nii ka kanee ni mare ni mat ka gbome nii fuu nii ka nyimi ni shini, kwee nuŋka baa ni goo mii ka shong yamba taɓoo loo yelee shee na gbome fuu tii nya nunggeme ti aɓa latɗi na fulee nyimi ɓoo ɗee ladɗi shong ɓoo wii shong ɓoo taa loo shuwa kakwee.